Kua voteya vino oi pipeva iyepearaiko oipea kua oime saca korcho jei supeva jokua itapa oeki sugui jare ipuere vaera oipea jare kua eh mbaeraino jaera kua ikavi ipuere vaera oipea kua